You see for ley war time ley one la I saw I and my ma neh we was running away because we was living in brewerville so we wanted to cross to go in town ley get st. Paul bridge ley soldier boys neh hold ley whole area so ley was get plenty people leh stopping neh ley can ask you some of neh when ley want do bad to you ley will come to you dialect la where na your dialect like I bassa girl then ley come to me ley say you speak kpelleh if I na know how to speak kpelleh then ley will kill me so la ley reason why a good to speak all tribe because some place la you will reach la tribe where where you na know how to speak or tribe where na your dialect ley will ask you speak ley dialect so la ley reason why a good to speak all dialect.